يا الله! ثلاث ساعات والله أحس بصدع من كثر القعدة, بروح أقرا كتاب, ولو صدعت راح اسمع بودكاست وأحاول استرخي, وإذا رجلي نملت, بقوم اتمشى شوي, باخذلي سناك, ويمكن الوقت يضيع, يمكن أ- كمان أصور المكان وأوثق يومي, بيكون شي كتير حلو.